Nako ngoji biasa toma usi ngoji kan aji utu iboboloto bukang so manege usi manege <noise> manege ngone nauru ngoujeka manege <noise> sangat <hesitation> manege ena kebutuhan karna <noise> nyawa jo lega ina loa de ina torou tergantung ngone nanga wa rawat nanga utu nako ani utu ifuraga uku de maruka no tagi tagika e ya done nyawa jo temo ya una manege ai usi dokama wolaka meiya kia la utu ifuraga uku de manege mamanfaat usi manege manege wosi rapi nanga utu de ena isi tuere ma faja faja la uwa nyawa jo temo utu de mangarumu a manege biasa balu balusu jo temo bolo sokomanege dika.